Aia sy raha mana saigny io koraha aregny marary zany, izy zava-maniry zay, shda tapahanao izy androany defa misiry koa izy amaraigny, sy raha hoe ah da maratry izy io na ankonan'izao, sy maharegny marary zany io amina aloha e, fa na da izany sy raha tokony tapatapahagny avao izy io fa mila karakaraigny avakoa.